Ay fa kuti magn angs, kuti magn angs. Ay irbain nanga firgir, mingaie kuti magnin fentila man fenti nanne karjen gabelo, ingir fentin kuchil tananne lifekka lifekka fenti dan gon galek, mingaie tar asikir manna ju tigie? Fenti in kuchila minga kari? Inin karame ido fa kuti magn angs, kuti magnin nanne irkunin gera damene aiga welane manne ahaira dagi, in kuti magn mingaie ju fentil ton fali? Tar aslik fentila agie? Wala fentil ton fali tarie? Inin karame ido fa kuti magn angs ay tari tarin sirig irbedilia.